يا خويا أغرب حيوان أنا شفتو <hesitation> كاين واحد صاحبي هاكا، تقول حيوان صح هو أغرب حيوان تشوفو، ما تعرف ما تعرفو <hesitation> لمن يشبه، المهم هو جاي كشغل زاوج كلي شويه أرنب و شويه فيل ما تفهم فيه حتى بولونا بعد، ترن ما تفهمهاش، يا خويا واحد الخطره أنا دبرت عليه قلتلو بركاك مل هاذ الخدمه، دورها كلب وريح روحك آخويا من هداك النهار وهو ينبح الى اليوم مازال ماسكتش.